"Manina no mbola manontany ahy ianao? Efa in'arivo aho izay no niteny hoe tsia! Izaho ho'aho tsy tia anao izany, tsy azoko mihitsy hoe teny gasy mazava be ohatr'izany ve de tsy azonao, mba mahalalà tsy tiana rangaha a!"